<noise> ah per xkwend avión pues gunu por tib makina yu ldoꞌ gunu pues lëꞌ gunu c̲h̲ak funcionar por medio c̲h̲en entre aceite, pertoleo diꞌtse <noise> bukwaꞌn nak guꞌn c̲h̲uꞌnnstiꞌn gunu y por medio de un piloto, minn stsëꞌ, minn stsëꞌwu, minn minn c̲h̲uꞌnn moveru pues lëꞌwu xias porque tsasdu xki nonda lëꞌwu. <noise>